Karazana lasopy fantako a: misy lasopy taolan-kena, igny afaka ataonao ohatra hoe tovo tongotr'aomby na taolagna henanà lambo; de misy koa lasopy legioma, de misy lasopy sinoise, de misy lasopy Tamatavy. Maro fa arakaraka zay safidinao tianao hohanina.